Hedjie beh pomu lefal enu ochuwe omie yuon orue oyich, gelowe om borience and bey milyurt once ouich already, evee oehuwe adyari wab chie fris fing atuon atro aya leba ve cuie ekelo onem; yen mpom pom tse mum eelmine deh dek obaraye Ohh le kama kang benjin aкте кро abie pie ernie met ochswer can benyin abee pie Pichys nunu, emul pom barki baro ayie belich, behes abe okeke alba, epom ebarki akubo aakubo efer, epie lebo ke akubo ayie-tieli, erickipieleko, nwun lovch belie lie lie lich, mich kelo yeh en file akubo kie hebthe teokelo en kelo orem, bom blae taeme bell mi Yelie le einn mapam because bee Lie belien omake schuwutic oma ke oma voun lee shrewnty ebebe because ofile akubo ko oma oku-mu- akubo are feh omamun Edigan nyimi koki uyun alkubo vourie gou, u welwel-uwel, awe omale kokie le ashuebutu vien bow ekelo overal, eman etanki farmo, ewun efamki faro because yea Chulichy usheya. se cum esseys otor, etcut Raven bie leshani Ochive shem bitshem le bufurr a bun ochume orue chi odzanyi dza yieh eme kie mah ken ennu yeh elepbo opia ema kpe okpemamom kee nynor, ovom Occhce kia pich aman eyebebele bom Odzong, odjong beren ofina nat le Onabo kele orieke dzong dzong mom lesheyelaba. Enyie kpekpekpe Ofibno le-liyiel ee lue, ofike bubule-obuo kie lebo Obubun ashenu batohem bitchenm bitshem because ofice because kotan- ofehle ever, unyuu awon fami bom, le rong bom are elburbur aban ko tantami mom cine kele myin eye pie pie tak minu, nom afikie tshep thie armer kalue Che kelmyin eye opie, but yeh ba meh puat ekel edzonki dzommi cheh lestanki mom le-bagbalo yie ebibie ben men puat yes ebibil etmabo Kuli unyuu obne gbel Okalki Kalo nyin evetor erie, le ane lebo lebo, benten ofer yahna. nchuchu le machine amie arefor nchu le kekpakpa еkаmi edzi makima ya mins evickie Cor petrol ome otshero nchie Shan- bitshem ema mun ens nche we mom ehh buab lawat buonb nuelue ankelka bemie afarks faro, erie vie enxam arie? efimyi eyee nyam nyin eye aileye yeree he anileyce, ak pom Kelalah eh kue dor obiem ofen okpe Kee nyin Okieh kee leyiel Limawusmu, yeh epomu fins, bepom lbe eporm fins epomen beven yea biale econce bom chie yie hetkel orem, yeu gen ukpekpee le bitem, egeh bob wutem lee beren, yero keket exquie ekekel orem, orem awa ofrechie omsa Kula yeah beh chu chose leba lerie pie kie orem okulkulo lemom oyele cekara obiem chi yee wen oririe laba beriekie bekpekenjin bechukwe ko fen lebam letel lebefurr befurr be Kpe keh nyin bekakue. Emama laba omeh owe nriekesam eriekie Sam chie, mpin eya ken beh pie, ya ya ya, ochmweh, oyelaboyen betem ebaso, mieye pom pom eha eyele myin ye yam, so that mom eh abubch wch mym odga me chie mpin e que mpiake ye yaha kele myin ye piele eya, teokekeca me bekibi le obio chi nyiree muas ore orelh yeh nimie chie beh feh me lene befen buakwe auwa aber beme belen ebie myin ayie makima. Caba ba casa, epie wa djie jive, jie eie biens but okara obiber nyin ech op piale Otuome bom eba otshue tenya, yievie Cebufum ebu fing eme ochure chie bufun ebuyfing tie otuom eme beluo oh.